Tekapen se matingkas se repet taan nu se asu se asu sea se maakiit se maweris se repet matingkas ka apa se maakiit se tou sa rinou lane tou kite nea mo se tou sei term se repet matingkas sa se tekapen se ngerer totorong kula tanu se mouh mouh ka apa wewean ngaren <hesitation> sepa patoutouran na nitu wean loit loloi esa kina liurang kumo ngerana peilane tuah senge teun tae maayo sa itu tok se esa toka emelelang pelelang koyana tuana te <laughs>